د دیګ لپاره بیلا بیلې مصالحې سته. خو زه کولی شم عام او مشهور مصالحې درته ولیکم چې اکثر وخت د دیګ لپاره کارېږي. مالګه، تور مرچ، سره مرچ، زیره، هیل، دارچیني، زردچوبه، ګرم مساله، بریاني مساله، لونګ، یخني مساله، چاډ مساله، وچ زنجفیل، وچ سیر. بیا بیلا بیل خوړو کې موږ له دغه مصالو څخه په ګډه هم استفاده کولی سو. او یا هم خپلو دیګونو کې د څو ګډو مصالحو د ترکیب څخه هم استفاده کولی سو.